لو كان بإمكاني اختار سمكي يوم ويحد اختار اكون قرش ، سمك القرش - لانو هو غاح اغوح يوم ويحد بس ، فعليش اختار السمكي وتنكل، القرش يأكل الكل وما ينكل- فالاسلم والائمن اختار قرش، وهم اجيك ، السرعة مال قرش تكون كلش كبيغة اجيك البحار المحيطات، طيبي